Hee, alam ma, ndi biyaa mo alam ma, he ga alamin biñaŋ ma bindúbatus. Alamin he ndi agí ngi biñaŋni ma, ajanga ba siimle, yaa ndu ubiiŧa unyaaŧi, <noise> unyaa gwil, usiimditi siimde <noise> usimli simle, biñaŋdi ma. Yaa ndu ubiiŧa uu mmeese, bégbà meesna, ndu ubiiŧa unyaa gwil, mbamba yuudna bitoona meesi. Ndi gi yaa ginfanadi ma, walla boonjide wee wi, walla wili bibiiŧa a hú bindoŋna sam bimada gitini wil ngette wee wi. Bibiiŧabiiŧani wili a hú, wi ma húri yaa ndi bimeesna, wi ma ti númi wil bojidi ma. Bii baa riij, san hínooni nyaa, he hala ahondi, waati ma ameesitim bembe, wili wo ngi wo, wee wa anúmti bâan he baa ttin ŋóodi fntaan. Bâna yaa he, yaa ajaa ndu undúutali mo, angina yaa mo bsa, hali hembe, ii gge húri ge fo habe nyaani ge. Te jandi ge gdúbatus nyaale jandi ummeesi hal, ujanga ma ñini gboonje. Uman nti ñin, hommu fyinde ma nñaama, fo flee flúŧi aa ggi nɓattini fi a saanj. Te jandi ge nyaale, wee tínga biñaŋ ngiti ñin mo, hala anfana, anan meese, agaa bâa siimle, ndu usiimli hal hana asówna gantu uwéeti ma wéetina a giriij ɓaa ma.